Adhakaany edighi edien di oye pho aleh ku regho igey oye iyaam na ma se dhakaany pho diepho ku na ma se dhakaany pho diepho ku na sique okukwo na loqh na sique innah logh nadiqhe ikpom idoonyi na loqh na baar abuug na baaram munum ku sa ku oowo di atol tohbo tohbo tohbo tohbo ku ale edien edien phe epe pho okaany pho po ro rgno agey oye iyaam edien phe pho awekoh ko roleh ghan <hesitation> awe ikoli kuro leh edien pho epe pho edien pho epe pho edighi kuen edien di na sa ku na aleh ke gho oye pho iyam ku na pu ghol muum di amanam ku amum mo amuen pho ku agho yina iyaam di na ghi epe rukumuan eleghedum mo ke gho ina ku na kumuan yogh ku na ka loghoma loor ana memdi na me leh re regho agey oye iyaam ophon okaany opho edien abhua ikoli regno oye iyaam igey <noise> ku emogh igey maar odighi num loor oye epe ku edien di regno ghan maar odighinum loor epu inon odoh ariidien okaany pho phon pho re dien ikoli ipe mo aghol bo regno igey oye edien oye apughol mum di amanam apughol mum apughol mum ku na legheri mo eeh mi akaar aleh edien di ilen imi rodon pho ipe pho ku idi edi bo